Ny fananana karaza-namana isan-karazany a de tsy dava-dehibe araky ny hevitro a satria mety hiteraka- mety hampitanzavatra ratsy eo am'fiainanao lay namana betsaka satria samy hafa ny toetran'ny ankizy.